Yamboaku i kuape yave ñañono i jara pe yamboguapi jaema ñamo enchufa <noise> corrientepe jokogui jae ombopupu i yauvaera ani yayapovaera cafemisi yau.